Ia, koa fa mandeha amy tan̈àna vaovao zen̈y za, fômba fampiasako irô fitanteran̈a iombonan̈a àby io zen̈y karà ataony bisy e. Voalohany akendriky tsy maintsy mizaha zen̈y za aia tany imboako? Inoino àby zen̈y lay mitondra za? Bôka iô amy zay zen̈y za vo mitainginy, manangana ndreky manonga zen̈y za aviô.